Pues xa <hesitation> kudunu, pues nwina nxa, no xa ni xawin te kudu adina <noise> kudu ñunkuiko no xa xanu in tnu'undi'ini, tnu <hesitation> teñadi kudunu tuku te nytinu naxuka'anu o nanyo ki'inu o nanyo kadanu o ñanyo o ndeenu ññinu ñtoni te ni xa kudunu ñku, ko adina ka xa kadati ñu, dini ñka xa kiñnu, ndeeni kiñnu, dani ñnuweni ñka ñndakuni che ñdiunde ññuni te ñxu xani ñni ñu ñanyo kiñnu ñya ña, ñanyo kiñnu ñnu ñti ñkadanu xi ñin. Compararemos dua ññxara ññaa ditonxa in ñxa madi dua ni ñkuaxa ñki kada ñti ñxa ko ñkadiñi ñinyo ñkañxa, ni xa kudunu ñka xidini nda ñatu ñvu, porque adina ka xaa tiü kadanu nanyo ki'inu nanyo ki'inu nanyo kadanu nanyo du'a ko xa xani'inixa.